אִלָּא כָּאן עַנְדְּכּ שִׁי צַ'חְבּ כֵּיַחַאוּל יְחַסֵּص <hesitation> יְחַאוּל יְחַסֵּص גִּ'ר עַשַר דִּקַאיְּק פִּי אֶלְיוֹם בַּאש יְקְּרָא יְמְכֶּן קְבֵּל מַא יִנְעַס וְלָא פִי וְסְט אֶלְפַאסְל אֶלְקִרְאַא שְׁוַיַא בְּשׁוַיַא כִּתְגַ'מַּע בְּזַאף מַדְרוּרִיש יִקְרָא שָׁעָה טְוִילָה פַּף דַּפַּעַה וַחְדָה חַתָּא אֶלְכֻּתּוּב אֶלְסּוּטִּיַּה כְּתַקְּדַּר <hesitation> תְּעַוֵּן אִלָּא כָּאן אֶלְאִנְסָאן מְשְׁغּוּל בְּזַאף וְصָאֳפִי.